<hesitation> Karazagny kiraro ndraiky e, misy zegny kapakapa, fatao andavan'andro ô, na amin'ny andro mafana, misy tennis e, mihajamihaja, misy hoe boty findesigny mandeha agnaty ala misy koa ny <hesitation> botte de pluie regny, andro kaofa kaofa magnorana regny izy.